<hesitation> ko'o ko'o nuviko kachinro ko'o njono anija, ndanduxu ndakexu un cha chúnjan ndakexu chuve ndakexu teminu chún ndakexu teminun nduku, ndakexuu uun uun ñandajan ndakexuu tuli ndakexu cafe ndakexu yaján, ndakexu ndokajuan nakexuu yukatan chivaxu chikunan nduxu ke ndute ixuu ndakexu refresco ixuu ndakexuu dute tikue kuechijan, jandute tuu kue chinaján ndakexuu rute nanduete ndakexu niunkan kuan nandixu vaxuu ján chi, kuduu jananduxu kuan ndava'a xuu techuve kuu kuan ndadexu kude ñuun kun ndandexu ndavxu techuve chikuidi kuan, janduu kunadexu kua ndaxu ndavaxu teminun nan nanka comida ndava'a mexo. Kedadexu kuduu kaján <noise> santen jan nduu ndakexu ndavaxu, <noise> ndujuu ndavaxu ndakex vinde ndada frito vindee ndokan njuanan ndexuu santen ján nadetuxuu ummm kuan, lakeninixu tuli ján ndandexu ikelini tuli ján ndakexuu cuchaa njuan kexuu iin comida, cuchara januu ndandu ndankexu kuan kexuu comida iho tuu cuchara luchi ijexuu yexuu hi iho cuchara luchi, yexuu cuchara luu luchinkada luu londendexu yee taka ndaixu lichi luchi yee cuchara luchi ján, ndojokan ndandioxo iho tuu yanda jan nuu kuan, ndakaxuu ñuñe ndavaxuu tiko ñiun tukaña anda januun duu ñanda njanaxu nandexu kuan ñañune, cubeta kutu ndaniuxu quesuu ñui quesu molino quesu ndute ñexuu chikexu kute onandexu onré iho na inchinduxu junchidoxo ndute junchidoxu nduu. Cubeta jan tambo tu ján ndakexuu ummm ndute ndakexu onre atun ndute nayee, ndakexe ndanduxe jende nanduxe nde ndandute ndute tambo ján ndanduu onre tajinixu, xuu ko'o onre tajinixu vaxuu dono'o ndandu xuu tambo ján ndakexu ndute, nakudite kunevaxte onre ndan nduxte.